एलिफेंट, माने हाथी, गणों बड़ो जानवर होईज। उका चार पेर, एक पुछी, गणों विशाल सरीर होईज। उके पास गणों मोटर होईज, न वो एतरों बड़ो रहेज, कि बाकी सब जानवर उका सामना चुटों चुटों नान लाला दिखे। हाथी किसी को बी कुछली देज, अपना पाईड़ा का निचे। हाथी उका सा सिर भी डरेज। असल माईनमा हाथी बड़ो बुद्धिमान जानवर होईज। तो वो शांति ब्रिया भी रहेज, न किसी जानवर न को मारतो भी नहीं, न किसी जानवर न को खातो भी नहीं।